Tunu ado ela malada ndia yang pertama ndia tao siapakan ini kompor yang sesuai terus pemanggang yang lae'n terus ado ndia harus kaken seragam ma merata bomo tao Mina sebelum tunun ma Tao no ha'i yang pila lo'a-lo'a.